<hesitation> ka kade hiplusnə ka sake ke a hwaɗa fəre ka ɗa na diplus gbə ka kadye na para ran na ka pararən a vər hunde nda diplus gyeɓə nda piplusrə ndalaaa vər hwoɗge ndiplus ka kiplusla wumətə ndiplus ɓa tiya gbaltə ndiplus ka kiplusla wumutə ganə ndiplus ɓa gbalaturun hiplusn ka nəna an nda hiplusn vəne na kiplusla gɓaltə na in diplus diplusma saka siplus na vər siplus giplusatə nye ka twukolə diplus giɓi taturunna vər she diplus gəra gəkələ angiplusn ta wuzə ka sake hiplusn ka kiplusla wumutə hiplusn ɓa gyɓa na siplus niyə miplusnə nda nam sake siplus na siplus na vər hwoɗye ndiplus ka kiplusla wumutə <hesitation> ya kipluslan ɓə tiya gbaltə ka tukotə sake ne iyeni kiplusr-kiplusr hiplusn mwa kan ɓwaare hananang siplusngiplusn ɗiki təna diplus giplusr sake gəkələ sake a diplus gwadərən sake nə diplus nza howɗe sake nə diplus giplus ra ndiplus ta kiplusla wumutə ndiplus ɓa maɗə na diplus giplusr sake na diplus mo sake gəkələ giplusratiplus dan ka iyentiplus fyemtiplusdan ite nda diplus ɗa ɓwaare a hwoɗe usəkə.